Azafady ley bàba, mitomoera eto amin'ny plasiko eto fa tsa raha <hesitation> tsa raha manino zao, zaho mbola zazazaza, anao efa rangarangahy efa lehibilehibe, to- mipetraha eto fa tsy manino zao, ambilao zaho hitsangana eto.